Pues paquis totatapahuan, ticonpacah ica xapuh o sea pan lavadiero, tocuparouah xapoh, tocuparouah clarasol para ittlaliliah totatapahuan, Tictlalilia inon ocse tixapoh para mapotonia cuali para mayehyemanqui totatapohuan uo inon tlacamo tiquinntonanoveyah para maistaquivican macualtzitzin yosecoh para topeluan noyeuqui macuali yesvela, uo inon pues tiquipacah ipan laviadero tlamo patienteto tiquinpacah.